Fômba hitagnagna dongolo lay ndraiky dongolo mba ahatonga azy mahadignidigny zegny ahantogna satria izy ahantogno tsiraikaraika igny tsy mifampikasokasoko amin'zey <hesitation> izy-izy mifampihôsihôsy tsy mahadigny fô ahantognao izy amin'izey tsy mifampihôsihôsy igny izy avy eo madigny elaela.